काम त सभे कामे बा लिकिन हमरा लागि निमन काम कहेके सबसे पहिले त हम अपन दुलहाके सेबा करैसी औसनके हम अपन बाल बचाके सेबा करैसी औसनके होगेल हमर सास ससुर के बाप मतारीके होगेल हमर जौन घर परिवार बा उ सब के सेबा कैलही हमरा लागि निमन काम बा उ के बाजुधभी हमर बाल बचा जौन स्कुल जाइए समयमे ओकरा हमे <hesitation> समयमे तयारी करदैसी समयमे आइए त ओकरा खाना खोराक करदैसी समयमे होमवर्क सब करबा दैसी। इ सब मेभी हमर दुलहा जाइए ओपिस मेत ओकरा साथे साथे हमे कथी हमरा मदत करेके परी उ सब हमे मदत करदैसी उके बाजुध भी हमे ओपिस सब के काम निभा ओपिस सब के काम सका दैसी अपन दुलहाके साथे करदैसी औसने खेत बारीमेभी जाके काम करदैसी अइसे टोल परोसाके भी कौनो मदत परे काम परे सब भी करदैसी इहे काम सबही हमरा लागि निमन काम बाटे आ इहे काम सब के हम निमन काम मानैसीइ।